og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um aukna lesfimi skólabarna á Íslandi kíkjum á bikarmót á skautum sem fór fram um helgina tökum upp kartöflur með

og heyrum af risatebollum ég heiti Sævar og nú verða sagðar

lesfimi íslenskra skólabarna hefur aukist á milli ára samkvæmt prófi Menntamálastofnunar sem var lagt fyrir nemendur í grunnskólum í september mæla hversu nákvæmlega börn lesa og hversu hratt niðurstöður prófsins sýna að aðgerðir til að auka lestrarfærni og áhuga barna hafa skilað árangri árið tvö

þúsund og fimmtán var skrifað undir þjóðarsáttmála um læsi markmiðið er að sjá til þess að öll börn geti lesið sér til gagns þegar þau klára grunnskóla eru lögð fyrir þrisvar á hverju skólaári

sérstaklega þá sem þurfa á því að halda samkvæmt niðurstöðum prófsins í september var bætingin mest hjá nemendum í áttunda bekk þeir lásu að meðaltali þremur orðum meira á mínútu en haustið tvö þúsund og sautján nemendur í öðrum bekkjum lásu einu til tveimur orðum meira en fyrir ári eða jafnmörg orð það er því jafngóður eða betri lestur hjá öllum bekkjum það voru mikil tilþrif í skautahöllinni í

Laugardal um helgina þegar bikarmót Íslands fór fram þetta var annað mótið á þessu tímabili og rétt rúmlega fimmtíu keppendur voru skráðir til keppni í átta keppnisflokkum keppnin hófst á laugardaginn með svokölluðum en seinni hluti mótsins eða frjálsu æfingarnar voru svo í gær í fullorðinsflokki kvenna voru tveir keppendur Eva Dögg Sæmundsdóttir úr birninum og Margrét Sól Torfadóttir úr

Reykjavíkur Margrét Sól hafði betur með samtals níutíu og tvö komma tuttugu og tvö stig og er því bikarmeistari í fullorðinsflokki kvenna árið tvö þúsund og átján í yngri flokki sem kallast

flokkur voru sex keppendur Bergsdóttir varð efst í þeim flokki bæði eftir

og eftir frjálsu æfingarnar samanlagður stigafjöldi það er uppskerutími hjá krökkunum í leikskólanum

á Akureyri en þar eru ræktaðar kartöflur krakkarnir settu niður kartöflurnar í vor nú á dögunum klæddu þau sig svo í pollagalla og stígvél og hjálpuðu hvert öðru að taka þær upp bara skemmtilegt verkefni til að

ert þú búinn að finna einhverjar kartöflur já margar hér má ég sjá og maður þarf að hugsa fram í tímann maður þarf

sem við settum í vor þegar við fórum og settum í moldina þær eru orðnar svona gamlar því þær eru búnar að gefa allan kraftinn handa nýju kartöflunum finnst þér kartöflur góðar já smá og hvernig er best að borða kartöflur hvað er best að borða með þeim fjöldi fólks kom saman í

í Japan til þess að drekka te úr risastórum bollum um fimmtíu manns sóttu

sem var haldið í borginni

á sunnudaginn borgin er ævaforn og þar eru mörg hof sem eru á heimsminjaskrá UNESCO það er listi yfir staði í heiminum sem eru verndaðir því þeir þykja sérstaklega merkilegir af ýmsum ástæðum munkar í hofinu útbjuggu te með risastórri sleif og helltu í bolla fyrir gestina voru risastórir margir þurftu hjálp við að drekka úr þeim sagan segir að

hafi byrjað þessa

fyrir um sjö hundruð og áttatíu árum hann hafi boðið nágrönnum sínum til veislu og leyft þeim að smakka teið sem hann var að rækta munkarnir í þessu hofi halda

þrisvar á ári fyrir gesti og gangandi fólk á öllum aldri kom til þess að smakka og það var ekki annað að sjá en þetta hafi verið notaleg samverustund nú styttist í

og fílar í dýragarðinum í Oregon í Bandaríkjunum tóku forskot á sæluna um helgina með því að kremja og éta

og gæða sér á eru allt að fjögur hundruð kíló litlu